Phungo nongkhorna bagwui ang saak no toiri khaina bagwui treesh minute nango. Puila no ang brush khainai tei mukhang sunai. Aboni ulo ree sujak karinai tei juta saaf khainani. Amo paikhai tukuna thangnai tei tukumani ree no sunai tei fwranai. Tukubai khe fungni chamung chanai tei swrapsa lelenai. Aboni ulo ree chumnai tei juta kanai khwnai khalnai tei sago je nangma fulnai. Fatar o twlangma bag no karinai mobile yago nanai tei wallet bo nanai. Amoni bagwui no puila ni simi paithak jora toiri wngna bagwui ani trees minute nango.